amigna magnokagna alô fifandraisagna amin'ny fitegny ndraiky eritreritry, le raha agnaty eritreritry agnao fô voavolagn'ny vavagnao, izy ka ra tsy iretrireignao tsy possible agnao ivolagna azy avike ka le fomba fieritreretagnao azy akao no mahaonga igny tafaboakagnao ivelagny ake